Vita thafthi tahasudoko magamagi addua thafthiyo magay alwala jugugi sallah da jajugi sallah da magamagi li addu'a, aɗan sama kakaɗiyowo gumi fadda fadab faɗi ghagga gumi <hesitation> vunn uvit vita vunvi vuvi fai emmuffa mba zani ta uzina toh gummi daddado ta daffa kenan gunmi doddo daffa kallchi vita daddi daffa, daffa ghasudokon koh ennatan zarzarna talliya kagolowo howogowo li supergeti kenam daddalowo vita shiɗɗi daiy ta gharddi vita shiddi ɗaiy ta kushaya vita shiddi alale vita shiddi vah waspbi ɗaffada gurɗɗakah wapwashi ta ɗaffana ɗoh zangiyi nda uzinaɗa taha suddoko kenan zuzanyi gummi chukumu uniforma tanhan gu mahang jibbe ɗan makaranta laɓla uzinaha ɗan makaranta gummi fara <hesitation> varata fadda taɗadap keghi hagga gerayi talli ghattakuala ɗa <hesitation> ghattaɗul faɗaɓi ta evanga ghattakula toh kakadi naya hah enna moggiyo <hesitation> kulikuwo golowo jannkuarakwa, jankuarakowo moggiyo gummi bicabb jankwarakwa da gerra warradaɗa kwadadab biya vo vita sulasuliyowo kuacadabiyowo vita kuacadab kuacadayowo Labbi ngganɗatta vita ngardangarda yowo sangayowo vita samgasangi yowo gummi uffa emmimufa ɓiatta ɓicatt kakehiyowo ɓicattkakehi ta warana ngane wusatta kenan vita wapwusaryowo gummi ɓicapta arrddi sanga ariddi thangam ardd di nddal <hesitation> daffa <hesitation> jimmowo vita thatigi tahanga tunkunsa vita tatigi tunkunsa nda arddi gummi milla jankura kuwaɗa kenaan milla milli jankuara kuwada kakadi kenan da gunmi da sulata, sulabkehiyowo gummi maddata, madda kakacheyo gummi pahanta dan darau gummi da langapta da tabbaga juwo arddi nganede gullenge gummi ɗa pahonta dan kolaɓa kadda kollaba kwandehe javvayow gumm maddatta gummi pahantta an gallan pahankehi an gallanga toh da maddatayowo ribba javayowo vita tapti kobadda ammddiya kaza <hesitation> jaza dubu ghinga koh dubu alfanga kana toh unda da paddatta amddiya nde riɓɓa da muwaye tammogiu, moggi tahasudoko mah gadda knena har da moggi har kussang karfe ghunga ɓaɗɗ hessaha kakadi karfe ghunga ɓaɗɗ hessaha kajuwa uzenada sukuha an makaranta da sukuhang da mahga toh gummi da da'ah daffa fittihi kenan dadadi daffa fittihi gummi da Shangapta shasa uziniha an ma makarantaha zuyana daffa fittihi bade ha dattana <hesitation> chuhura mahgawo warrka nangyi nda uzinihaya gumayo ng dozowo daffanyi, zozayang daffayang vita kaka dayang za daffa gu uzinada da mbaza enna kotta hessehe mbazuhan mbazu yaddama guhang jeɓɓe dan karatu islamiya kenan lalahang dan islamiya toh yadma jeɓɓi dan islamiya lablanyana dan islamiya gummayan mamadanyan karatun vita ka kadayan naya gumayang ba sukaha da mahga, shasayang da mahga vita shasayang da mahga shikenan gumolo da da daffa daffa hohowo dadal daffa hohowo sha sayan karefe ufuda salah la'asar ja juguyan salah <hesitation> la'asar kenan <hesitation> vitan shasayang an islamiya gumayang da jug sallah la'asar janwarnga sallah la'asar gumul dofowo fittihi, daffa hohowo dadi daffa hohowo gulleng vita kakaɗi da daffa hohowo gul mayang zuwo daffa nda uzinada karadayan zowo daffa hohowo gumol da daffa fittihi gumol <hesitation> kakaɗayan daffa hohowo zuzayang gu arviɗa. To kakada arvidi lala uzinada juguwa sallah mangariba sallah isha kakadayang gumayan churatta Alla <hesitation> da nah tv naha hang alla da hini hinahang ama vita mamaga karfe tambaya gumayan jaha dan hini kakaɗayan kenan gumayan jaha dan hini, hinahina lowo toh ka gumug thana <hesitation> ka marakuwa mugowo thinini kenan vita ha bugun da da jeɓɓka ma laɓɓka vita kakaɗaka thanaha ama marakuwa duhuma kam vita thinini jama mahgini gu da jeɓɓe ka juwa makka da jeɓɓe dan bagga wumma koh li zarawo sai kakadaka thana ghagaha chippa vita kadaka thana ghaghahawo duhum beɗɗuwo alla shiddi wani marakuva vita da jebb de tahasudoko warkka lablade ha suku waha da mahgawo sai magamga arvidi toh gaskiya duhun maya irin nayawo ama yadd kam an gingana labbtabi da mahga unddu tahasudoko sai kakadi koh nuwa thana taha suddokowo gumi da jeɓɓe tahogal zura toh shas ɗa mahgaɗa gui mogowo thana mahgaɗa kenan koh uzina ma muvayaya ama vita wani mihaha hahang mogo muwayawo irin lakka da mana hagha na dunge laɗɗa da mana haghana dunge laɗɗa ba mama ghaghana dungo hayada muguwo gaskiya gungaya hayaɗɗa mugowo ama vita shiɗɗi kam jeɓɓ ka dan dan wumma aha ziro aha amtuku aha jeɓɓe ɗatta da nahowo batta unɗaha an asibiti Vita yang bedduwo ahade muwaye mogi mahga koh mbett fiti kenan uzina laullen jebb hang dan makaranta jeɓɓehan dan islamiya koh mbette fitti vita magamaga arvidi ghinaunang ama an fitti kam mogiyan kol nu aha li nda mbozaka li zavaha da mogg ka li wanka wanka li fada li enna lumaha muwaya magaka vita jeɓɓeka da talluma laɓɓka vita jeɓɓeka dogowo yahgwe ma dan enna jowaha an jauhowo alli irin li massare ɗakka haɓaɓaka sama nɗe ma mayoyan an rayiwa muva ya muvaye mogalowo lashidi guken datta ghang daffowo dattahan koh nuwo mahgawo duhum nayawo vita sangasa zaɗalan mbaha enna alhamdulillahi kakan daɗɗa vitagha mburukulnowo aha mbunukulnowo baɗɗe rayawa dallana gaskiya sdi hakuri da jahha zaddal vita shiɗɗi vahaɗe ha thana da mowaɗo ghar enna da snagade de da mahgawo toh kaha marakua gullenge tanahka marauka gullenge uzinaha yenguwa ha enna dozowo ghangawe haka dozowo daɗɗiwo <hesitation> guka da naha zaddalang mbahaganede nda duggun toh duggunm nda ziddal gullenge duhum bedduwo kawai Dara labka koh wanka wanke ka li mbozowo tashe mbadda da mour amanaga marakuwa kamattah ma ha ena da moggodowo vita shidda she ena magga kaha ma jeɓɓka da moggowo labka maggaka sangaka dakkni zukani nɗa uzinaha panaka angga ziddal nganeɗ ha enna da mogg dowo rayiwa dakka na sai an hankaleya muvaye lashdi gullenge ha <hesitation> lang zuggunaha ngane ma vita shiɗɗi muggka wahal ma ha aganta danguwatar da muvana ma ha danguatanwo ha danguatan nda wahalwo johama rayiwan duniyan dussa kaka da mogowo vita hakka da moggowo rayiwa nda dussana da gudde makka amma vita da dobbaka ta duniya dussanma ha guɗɗa makkawo inshaa allahu ha gudda makkawo vita da duɓɓka duniya inshaa allah dussa kakka ɗuɓɓ ɗuniya vita shangsa zaɗɗala ɗakka shagga beɗɗowo laɓɓka pashatta ɗakka ɓaɗɗe uzinaha vallowa ɗaɗɗamɓan uzinaha vita ahaɗe avala marakuwa ma magga marakuwa vita aha avalla zaɗɗal ma magga zaɗɗala bawai sai zaɗɗale da sangawa enna bawai sai zaɗɗale da sangawa enna ba a. a koh ghavanda kori nda kahani tahavina ma <hesitation> shangita zaddaln mba ta ɗaffa ama tahavange ndanede Jebbiyan da havahavanyang, havayang <hesitation> vita uzinayan da ma vita haha makaranta <hesitation> avita ha makarantu ma jeɓɓiyan da havaha ndahanga vita aha makaranta sasahanga an makaranta lattahana kushita muvaha maggayan thanayan sasayan, magana ga hohowo sayang da mahga koh mɓette fitti ɓai ɗaɓɓan ɗaɓɓan thana moggowolo mahga vita shiddi maggah mɓoz ta shaɗɗava, mboz shaɗɗahva, dattang ennaɓa enna tangaha vita shiɗɗi vita viyyaha laɓɓiyan ɗa muvaha vita ha viyya gullengowo jeɓiyan da tukuma vita shiddi gulen chura yang mahga bichanyang arrɗɗi vita shiddi dayyang, aha enna muggido wo jowoyan li chin chin toddlowo nayama moggolowo daytang kagol maggowo <hesitation> uzinaha dakkana gullen hahang dowwo thana mahgawo thana maga gulleng ɗolleye ɗa maggohanga tun thaha suɗoko ɗa chohoka thana anga uzinaha vita chahanapka thana anga uzinahawo ha zaddu inawo mann dahelha vita magga dahelha <hesitation> vuku tambaya vukuhu alfonga kai vita magamaga dahelha vukuhu alfanga gumak